सिलाई मशीन मा कपड़ा राखण वाला जगह होन्दो, जैकि सुई बगैरा सब लाग्या होंदी। जब मशीन चालू करिंदा, सुई एंच नीस ह्वे लगदी, और धागो कपड़ा मा घुसण लग्दो। निचली तरफ एक धागो और हूंदो, जैतकि दोनों धागे मिलके कपड़ा मा गांठ बणाउंदी और सिलाई त्यार होन्दी। जैसी हम अलग अलग प्रकार का कपड़ा सिली सकदा।